بفظل إني <hesitation> أعيش حياتي كلها كشاب بالغ بمرحلة الطفولة حلوة بس إن كونك بالغ يعطيك فرصة لتجربة الحياة بيعمق وتكوين علاقات وتحديات الشاب أو الشابات بيكونون عندهم أحلام وطموحات بيقدر يسعى لتحقيقها الحياة بمرحلة الشباب بتكون مليانة إكشافات وإمكانيات بينما الطفولة تقتصر على اللعب والبراءة.